علشان تطوي ملابسك او يعني ترتبها اول شي على طاولة نظيفة افرد القط- القطعة اللي بتطويها اذا كان تيشرت ضم الاكمام للداخل بعدين اطوي الجزء العلوي على الجزء السفلي لو كان بنطال افرده بالطولده ضم الجوانب على بعض يعني الايسر على الايمن وبعدين اطوي الجزء. السفلي على العلوي